<hesitation> Fomba fanasagna tagnagna zao ai maka savogny de maka rano mady de ilelagna tagnagna de ahôsotro ake le savogno de a- kosokosehigna tsara voalôngany kosokosehigna ôhatra hoe mandritra ny dix secondes any kalôngany ny felan-tagna de avake koa kosehigna lakam-bôhon-tagnagna de avakeo am'jay koa o helahelaka tagnagna <hesitation> sasagna tsara daholo de angôfo koa kosehigna mbô ho afaka tain'angôfo de <hesitation> sôragna savogno mahatratra ka hatraminà coude any de kobagnina amin'ny rano mady tsara.